Taun nemta, <noise> nemta liklik, nem te ol nei uten. Nem te taoa na kati, nem te taoa na sip. Nem la ol, ol, nem mela pasiang ane ngerelo nem la pasal ta aising. Nem la angsongo le ve ri mang keve natlik, nemla kavulik nemla siang tan aising, nemla aising, aising nem la tun, ri turis nang kite voko nei nem, nei laman. Au nem la de, nemla, nala antok a ri natlik ta, "tara kalip ane ti sip taran tere sip". Au ri natlik kila antok, "kanat." Nem lak ngaisim le, nem luk painap, nem luk moli, nem agon kuli vul, nemla kalip. Nemla kalip nem anla tere tari masta nei kuli sip. Nem anla tere kila alis imem ta kari keve pok, ri pok masta. Nemla luk nemla taoa ni angan nia, nemla agon kuli vul nemela kalip pok. Nem kalip, nem buat nemela akus kamem nana ta, "ne na keve pok neke tari masta". Au kila nak imem, kila antok, mite longlong! Mi ta pasal ane wang si kami an sa? Au nemla tangis, nemla siang nem tenla aising nei makasim. Nem luk a keve pok ang nemla asuai, nemla asuai, mang, mang igenen tokpisin kala buat kala antok imem ta mite longlong, pok ang nang keri masta nang ta pok, parik ta pok ang singimi ngavia na nem tapiok. Au namem, namem la ulau ni igenen ang. Nemla pasal neman la mun ania nei uten. Neman la mun ani, nem te tun, a ri vap ang kite tokpisin, nem anla mun nei uten using nemte liklik, nem te taoa na tokpisin, nem te taoa na ingilis, nem te taoa ni tun ni ri vap posok, nem te livuk aniria na nem te ol nang, nem te longlong. Nem te taoa aungos a ri nem, nem te ol, nem te nas palau a angan ani ngavia na tapiok. Nem te taoa na nem, mang keve pok lik lokai using namem te vap ite ol nei uten. Mang taun nemte using kamem keve nana, kite pasal ane matang kiten wuak matang le, nem te buat pok nem te la pasal tan nem maiak nei laman. Nem te buat pok, nem te gulang kamem keve nana kite wuak, kite kaming, kite nem. Kite suk ani lu, kite tangai a nem, kite tangai a ei, ri kamem keve mama kite tanga ei, kamem keve nana kite sung sunguk pan i ati ani suk ti wuak ni kamem keve lu, namem nem te gulang using nem te natlik, nem te boro i nas ani mang ri wuak lokai, nem te nas palau a aising buat angan. Au nem te ol palau i gulang, gulang palau, palau, parik ta wuak ani mang keve wuak. Nem te using palau kamem keve nana kiten pasal, kiten wuak nei mission aulitai aus lotu ane komo, namem nemte pasal ti kamem ten gulang palau lokai parik ta wuak anisa. Au man namem mang taun nem la ol ol nala songo le na kag mang tasig nemlong la pasal tan nem tan raon au nemlong anla aising le na me la buat pok. Nang nia palau.